إيه طبعا، لأني أكون حختار العشرين أو الثلاثين، لأني أكون في مرحلة من العمر يمكنني التعلم والتطور واكتساب الخبرات، وطبعا بأكون في سن الشباب.